Amin'ny ankapobeny da mana maso jiaby fa raiky avao ny haiko tsy mana maso da kankana. Da miveloña amy tañy avao izy añaty tañy añy tsy misy maso. Da amy fomba ndreo fa afaky mifankahay avao zañy reo.